Kara araña lowchanka xnaꞌ diikaꞌ llelitekap par loka lop kara rula animale margueke karbron loi xaka blo xakablo laka lleka blite aranio debde tobe lan run runi runi bxe to loi kak kara bego